Anjara asan'ny fahareta zany laha agnatsatsy tanjona iha, <hesitation> araky volany zay tanjona zay tsy raha mariniky zay, tsy raha boribory zay fa lavidavitsy igny de iha zany mila hery, mila tanjaky iha ndesinao magnenjiky an'igny magnatsatsy an'igny mba tsy hivily làlan-kafa anao raha ohatra ka hoe fa mitady tonga de hivily làlan-kafa.